Ni kishka ngitetae kwasababu ngi wonikele tata kona amakwa kwamndu kola walaita kishaka wakanfundisha kishaka. Kiswahi ngeki kimanyiafo shule niingia shule mfundo ngule manya wanaveeteta kiswahili alafu mvai teli mfuko kwateta kishka vake kufinyi wakaglinje li mfuko waka kufindia ukatamka nalo izio nginde shule inwa, mteza hombe manyanya kiswahili hamtwele baki na kishka cha mutu moja kwa moja